Malasia pegua retako jaema guɨnoi malayano jaeko china india ndie ma oyea retano ereiko jae multiculturale reta opa oyoavɨavɨ reta ariraya jere año nuevope jareta jukurai oimevi idanza reta, jembiu reta erei kuareta jukurai jeko